सबसे बुद्दिमान जानवरां मा कुछ खास जानवर चन। सबसे पहले बंदरां की प्रजाति, खासकर चिम्पांजी और गोरिल्ला, बहुत बुद्दिमान मान्या जांदन। ये लोग इशारों की भाषा सिखणा, औजार बनाणा और मुश्किल काम करणा जाणदन। दूसरा, डॉल्फिन भी बहुत बुद्दिमान मान्या जांदन। ये संचार करणा, समूह मा काम करणा और खेलणा जाणदन, जिण से इनकी समझदारी देखी जांदी। तीसरा, हाथी का बुद्दि बड़ी तेज मनी जांदी च। हाथी का याददाश्त बहुत मजबूत हुंदी, ऊ दूसरां हाथी और इंसानां का पहचानणा भी जाणदन।